Mi hollan mo mayo be babal tarihi ardibe amin o lara irin limseji mabbe, nyamdu mabbe be chi'eji mabbe je jamanu nane.